Sun ënrabià, si sun bastansa ënrabià ëncöi però cerco anche dë dë paseie zura, vënta vëdde anche perché sun ënrabiame, magari për 'na stüpidaggine, però e niente dizu sempre ch'a va bin anche s'al e nen vera però cerco cerco d'süperela dai e alura bütumie 'na pera zura